اني اكون بعرف اتكلم مع الحيوانات-لاني من الاشخاص المحبين للحيوانات جداا- احب اربي كلاب-قطط-بحب ال-الحيوانات عموما-والطيور بحس بالسعاده وانا معاهم-لما بكون مدايقه-بحب اقعد معاهم-بغير المود بتاعي اكتر